Ɛɛ, mam mi ban luti zuo se'em. Mam me kelum luta nɛreba n ki'iri mam kɔrum kɔrum wa zuto bɔ'ɔra ba mɛ.